गिलहरियां ठंडी टैमो तैयारी कनो थै। अपडू खाणू थै इक्ट्ठा करदन। क्वी नट ह्वगे क्वी बीज ह्वगे ऊ थै सेव जगह पर लूके दिंदन। और ऊ अपड घोसला थै गरम कनो थै। पती घास भी इकठा करदिन।